<hesitation> Fomba fampiasana coco aminà hanina ndraindraika monko arô he hohanina am'izao coco, ndraindraika koa anefany anh mixena de atao jus, misy koa anefany anh hoe io zao ohatra hoe magnano ro anao de i ranonà coco igny fihazanao anh de igny solonà rano fa sy tapohanao rano managasiaka koa sy ro ataonao.